Abu wa be na dan ka abedu <hesitation> bu wasansan ki fintwen wa i chi yo ra, nna chi bechu wasansan, nka na mbu mikhi ye ba nbam jiji ye ba be pye gban ki be achu wasansan, be yin nde zen chidon so ki mikhi, i chi wa, ba’a chidon ba, uma bua achidon imikhi’u ba, uri tsaka’a buzon ba, nka na mbu mikhi ye be jiji ye ba wan chiya nyani ba buzun ba. Nna nde din zan idin pa wa jiji ndu abu wa voh ba, jiji ye ba, nba bu watsa tsa ku da pyi ba nnatsa ibe ni wa ina nan, nna nyani ba. Ka ba abu wa ka na wenji nkɛ na nyani iyo ba. Pazu ma mbya ku-yì dan “oh” iya chi kina au chi ya, ijiji ye ba una fovya indan aya, nwuza mi au’ma uri fovya ro, una nde hweh so be abu wa nyanya uri “tsaba” nyani ba jiji ye ba nbi itan wa fon fa ha, nbi kinda ba din chi ya, kin dan bi, nma yan ndo be dan “oh” abu ubi tan wa fon fa ku wu? Pajukun na gbai bu ugbai ka’u igin bu, avya kagbe- itan wa fon fa’i re? Nde dan yi be dan, sai uma ba avoa bu watsatsa ba, gunu uma bi tan wa fon fa ikau ndi, amma nba abuwa nna tsa na du anara anzu, apui’a iyo’u cin ken nfovya. Be na dun “oh” be yan chi ka ma am, ndan, ka dan uchi ka ma amba, dan aúma chidon ku fa ya wa’a utsaka dede abu gbe’u, wa uka de diu na zan idiu pa ba, ku uka de diu na zan idiu pa ba, ku ma nna mbu mikhi ijiji ye ba bu wasansan, uma chi bechu wasɛnsɛn ki fintweh aha, abu ba sansan ke kyeu mi ba, icin ye ba ku buzun ma bi, uma ba’uni ibe ma, be san “kai” ima nde baa ma nde yi anwu’a akin ku ba, kúl tsakɛ bu’a ha. Ama uma chiu be chu wasansan ba be dan abu ma bi ba zin’u ma be dan ku be ma nde bǔa ma nde yu ma, uri tsaba bui don, amma umɛ na cin bedu wasansan ba pajukun ifintwen, ko uma ba’uni ibe, be ma zin wa baba kichiu aba, uba be chi go’ be’n zun’a be zin wasansan ki chiu, be danra kai, inna pa’a iye ku ba bu wahaba, udu jiya zu ni bire? Amma uma chi’u bechu wasansan ba, ko abu matsɛ ums ba’uni ibe, be kapti ba ziu, ijiji ye ba, u chu be chu wasansan ki fintwen ba. Che’ge chi dan ko uma tsaye ki fintwen ha, ungha juyeba uchi bechu wasansan ba nwuza, jiji ye ba ku ye ma du ri, jijiya ku zin nu. Ko uma ibe ko uma ba’uni ku ye dan kai ima pa’a iye ku ba na ba, sai dai ima pazu wa jin ziu ba, amma ima pu’ha, nyi ku ba na ba. Abe chu wasan san wa uma chi igbe a pajukun be chi ku sa ba’u, igbe bu wasansan, igbe nmui wa sansan igbe mnui wa sansan ibe pajuku atwi twi ribiyu apazu, ku yi fon mi fora bati, amma ku naa fon aji idu’u ku dan kai fyen mm shonzo ba pa’a ijiji yeba aji wasansan ina fon chin pa’a ima nde bu’a yu ma ku tsakai, ku yi tsakan yo, be ri ngah nyan pan apa’ja. Ku yi nysu pon, uri tsa “mamaki” dan akani, tsaniya apa’a yin de? Ijiji bu wasansan’o wa umotsa, ko wa ku ba’ani be ma, ku fon wa pajukun dan ichin ra, ku yi wajinde ri dan, ka ma nde bu’a ma nde yo, uri tsakan yu. Chi-na ba abe chu wasan san, ku uma chi, au ba diu ua chì, uma tsabu wasansan uri mbya yi idiu, ijiji ye ba, abiu idui’a bun zun ba, u chi ye ba, uma na tsaba wasansan ki fintwen, yunu zun, zun uri ben bu wasansan wa ade ta’a ra. Uma ta twin zampa wasansan cīn ken ku ngeh wasansan wa au’ma uri ben uma ta bu wababa, kur ngah ka’aba ba ijiji ye ba, uma nde zampa ma ba ayyizu ba ma nde ta ku yi ngah ka’ba ijiji ku san’a ba. Chi na ba, nna voh dan, katay ba weh na’a igha ichi bechu wasansan ki fintwen ‘aha ijiji wa abu wasansan wa uri tsa, ku pya, ku nde ya ibe zon uyu ra ma urī fo ba gbe ba. Ku chi ijiji wasansan wa utsa hu nu ari uzan ibye uzan ra. I chin ye ba, abu wasansan wa une tsa’a, ku nde ya bya uyu dan uri fo ba, abu wasansan watsatsa ba sai ta ra uma nde abe ki voo ma nde yin pa ba. Utsaka ko be ma tsa buzun ibezon uyi nu dan bu waha umatsa, utashi, be na nya pa tsa, a’u utsahi u duu ra upwazu utsa ba, fyeba. Chinaba be matsa bu, u’uma tsɛhi bu’e, uma yi nu dan abu wasan san be natsa, be ma ba, be naa nya pa tsabu aha, ndo don ba gbe’e ba mikhi’u, ubi ubi tsabu waha, nde hulch se yo utsa. Uma tsa be dan pa’a ku tsayi bu ama ku nde’ adi ba. Yinu wakye, be ma ba buzun ka ma iri wa ha, be kai nyapon, be dɛn kai” apɛ’a ndi tsa wa ibe wu, ifovya, ku ma ina chun ku ka sake ka bi ku tsaby’aha. Amma uma tsa, uma tsa be na ba, utsa hibu be na dan ubi tsa ugha wa bibi, yinu wakye kp pazu ma ci be ma, ku mɛ nbyo, ku dan apa ma ku nde’di kagbe ika bau’ba jiji ye ba, ko ima bau ku tsahi bu chi ya, ku bi ku na nde’di ire na. Cin ken imuji ba’u, iya pazu auka watsayi ku bi tsa abu wari. Amma i’uma na chi uma na tss bu wasansan i fitwen. Abu wasansan’n igbe zan bya ú yu ra ma uri zana ba, ibe bu wasansan wa abidon tsayi ki fitwen ku nde a nwúwa nyi kan zun nde bi jiji ku huki wa baba’ci abu wasan mbaa mba wa hun ra ma ba’a ni. Uma bau kin ba uri tsaka’u ba, amma ijiji kin wa’ ku ba, ba chu wa kuba ifimikhiya, nde nwu’a wa nyi zun nde be dan ku khuki ijiji wa baba, ai ku ma ido wa nwa zuzu. Cin na ina vo una dan ko uma chi kani, uma chì ni kata’i u’ngah de una tsabu wasansan. Ku apa ma iben ku apa ma ba’ani ke ku ina kin’u pa’i ka tsa wasansan izo pa vini ba, ku ma igan pa’i, utsa bu wasansan wa ku mabi mbya bu wari, ku dan kai abutso waa apa tsa’a nfovya abutso’a. Amma batati ma tsa bu wasansan, be na tsa zan apa-jukun vin, jiji apajukun be nyabe. Amma umana tsabu wasansan ku ma igha pa katah, ligan utsa abu wari wa, ko apa’ri ma kasin bi ku ma bi mbya ku dan kai abutso wa pa’a tsa, ifovya butso wa ku tsa ijiji yeba nba’ni, amma, apa bi tsabutso wɛsansan wa vyan, chi na, ngode yi pa’ra. Chi na, ibe akina utuci ya, nna nna nna kyonkyon ina bya be ibe bu ba na paro katah ifitwen. Aba’n nba be ci be dan “oh” abu kwande nyanu una kwankwan una fovya pa’ nde dan yi ba dan ndi fovya’a avo butsɔ chidon hu ijiji ye, be dan ai ina tsa ye hunu ina kwan hi ware? Ndi dan ta yi be dan ra umana ci umana nyan’i ba, uma ndi bu zun, apyina nde na hwen, ka ci na ba, uma ci uma ba’u avo bu watsatsa ba. Ci ken uri na gaji twin twin, ku na uri na nyi amma uma ba abu wa una tsa, nde vo na pan’o una nyani ba anzun, apyi ba, itsa zau ya, kuma uri tuci, urina fovya, baa uma chon hunu uriji, amma uma na nya’u ba, ko ma aye be ma nde yu, ciken uriji i kuma uri fovya ba, adiu ri ndafan’a ba. B na dan yim dan am na kwankwan abu ye? Idan ai abutso chidon jiji ye ba, abuwa nde na nde na ta ra, nna nyani iyu ba, ku ma abutia nke nde na hweh nka na du anzun, apyi wa nka naji bu wan ná chon ifmikhi. Ndi abu ijiji abu wasansan wa ayon do tsa ra, ayondo tsa bu wasansan ibe bu wa, ka mbam bi ifintwen wa’a, ma ba “tare” ba ku ba, ndi nya ba’ni ki fintwen ire na, abu’a ku tsa hura abu wasansan ki ben. Abu wa ku tsa, abu wa mbu mikhi wa’a nbam bu’a nde hwa yu ba, ko ima yu pan, ndi hwa kan ku, bu wasansan ku tsa ki chin da ban. A mikhi wa mbu mbu bu wasansan nka na chiu nka dan ci wa ayon tsa, ku twan na ifin’a bu asun anzun zu tsunyou, ku nbam ku yin mma myi har ajin zon ba zon pyi. Abu wasansan ku tsada, nbɛn bu’a ndi dan yu ba ichi ye ba, ko ima nde ye yu nde hwa ka’n ku ba, dun ba abu wasansan ku tsa, achibon idon vin hwa ka ku, ina vo dan chidon ku kwam iyo, chidon ku ka yin kin wa ntsa ka bu wasansan wa apa-jukun be nyan, ko inakin, ko izon, be dan kail mbu mikhi ba bu wasansan ntsa’i. Nna mbu mikhi ijiji ye ba abu wasansan, be dan uma ta bu wasansan, uri bin, ko uma bin ku ji’a ba nde na ya pyi, uri ya bin. Uma bin ba, zhi zhi ma be bin, be dan kail, anwu ha, anwu pa’u, ijiji bu wasansan pa’a tsa, fyeh ike panba nwu’u ko a nwuda, isa’u aku ma ro. Ciken na, abu wasnsan uma tsa, utsa na nya hwah ba, uma jʊku ji’a ba, aki wuri du. Ciken na nna vo dan iso hwa ibe bu wasansan watsatsa, inde mikhi nde yu, uma tsa, bu utsa ba mikhi katah nde nu so dan, ude ahwah sen’u dan abu wa nan tsa, natsa na nyahun ba. Ko uma dun jiya ba, akin ndi du, ko akin ima du ba, azin ndi du, nma du ba ma a nwum wa mban ribi du, ko anwu dan wa nabi, aku ma kurdu ijiji bu wasansan am ntsa, ku yidu wa wɛnzuzu iyo.